ri wa kin s-aaqiij kum ks-aaq achii qyo'k no más inqan wa' jun s-aaq e kin yo'k ri jun kmi'x saq, saqa kmi'x nmaq rq'ab' ri kmi'x are'ri kin yo qa qatz nqan ri kmi'x nuch'rq'ab' are ri qatz kin yo'k wa' i xukee kin yo'k wa' i xuq kee kin yo'k jun kotoon chwiij njeel ri ws-aaq ri pantaloon ri kin yo'k wa chwiij, más iqaan ri q'eeq, q'eeq qa nqan ju saq mu ju keq e xaq q'eq ruk'saq más nqaan ki'n yo'k chwiij y ri kmi'x nmaq rq'ab' ri kmi'x ri i xuke s-aaq ki'n loq'wa kintaq wa rb'anik ws-aaq qa qatz nqaan las s-aaq xaq ki'k'eyxik pk'eyb'al kintaq wa rb'anik ws-aaq ruk'jun ajt'is.